مادتي المفضلة بلمدرسة جانت الأنكليزية اي- لأن من اني و صغيرة جنت كلش احب انو اتعلم الأنكليزي الي جانت احد اللغات الي اني كلش جنت استمتع بيها لمن اني اسمعها من انس و صغيرة.